اتوقع زر ايقاف الزمن بيكون افظل <hesitation> بيعطيني فرصة للتفكير الوقت اللي وجفته هذا افكر في الحياة اخذ قرار <hesitation> احل مشكلات يمديني ايظا اني اتجنب بعظ الاخطاء يعني لو وجفت الزمن جبل اتخاذ قرار خاطئ او اني اسوي يعطيني فرصة اني اعدل هذا القرار أو اغيره او الغيه <hesitation> اكيد له سلبياته مثلا العزلة خلاص الزمن كله توقف الناس كلها توقفت. والمسؤولية الكبيرة الصراحة يعني ايقاف الزمن ممكن يكون عبء كبير مرة